شوف أنا عيد ميلادي الحق أكثر نشتي نفوتو نشتي نفوتو بال- الحفلات الصاخبه، نروح ندير نكري جرده كامله نكري نكري جردة ولا نكري ساعات حتى المدينة، نكريهم ونسكرها طول، نجيب فيها المغنيين، <hesitation> نجيب فيها <hesitation> الشباب، كذا، ونبدا بالحفلات، الطورطه، كذا اللي يجي يعاقب نقولو والله تقعد والله ماك عاقب منا ترجع تجي تتعشى معانا راه اليوم عيد ميلادي، المهم هادي هي.